ايي خليني بجرب. يلا بنبدأ. ثلاثه، اثناشر سبعه، صفر، تسعه، أربعه، حداش، واحد، أربعة عشر، ستة، عشره، خمستاش، ثنين، خمسه، ثمانيه وتلتاش. كدا بنكون خلصنا الارقام من صفر إلى خمستاش بس بترتيب عشوائي